الكلاب تحتاج تمرين يومي وعادة يفضل انهم يمشون من نص ساعة الى ساعتين طبعًا هذا يعتمد على نوع الكلب وعمره. الكلاب النشيط النحليات يحتاجون لتمارين اكثر. بينما الكلاب الصغيرة او الهادئة يكفي لهم وقت لانهم آ <hesitation> يستمتعون فقط لالمتعة